כַּאנְגוּל לְצַאחְבִּי לִי כַּיְעְשֶׁק אֶסְסְכַּּר יְבַּדַּל שְׁוַי בְּשְׁוַי אֶלְחְלָאוָה אֶלְצִּנָאעִיָה בִּחָאגָ'ה טַבִּיעִיָה בְּחָאל אֶלְפוָואקֵּה, יְקְדַּר יְקַלְּל מִן אֶסְסְכַּּר פִּי טְעַאם דִּיַאלוּ בִּתְדְרִיג בָּאש אֶלְגִ'סְם יִתְעַוֵד וּמָא יְחְרֶםְשׁ רַאסוּ בְּזַאף בָּאש מַאיְמֶלְשׁ, וְחַתָּא יִשְׁרְבּ אֶלְמָא בְּזַאף מַאבֵּין אֶלוּגְ'בַּאת, הָד אֶשִּי כַּיְסַאעֵד יְנַקְּס אֶלְרְעְ'בָּה פִי אֶסְסֻכַּּרִיַּאת.